Imi, ayɛt nkyɔrɔk fɛ adakunom nye na ayɛt inyam ɛ-inyam a zatse, anet fɛ wat bafidang agap, ayet a kukum. A kukum iwu ne a wat bafidang agap ayit kakon na samang ihywang e ayit ke-kaakyɛ ki wu yi kap ide se but ide. Iwune fɛ ayet a ratek karɔ fi tsin-kun kudi mo, in kin tse ni nnon, ni nnon ifa fi in kaba fa kucɛɛt adakunom. In kit se nib a narɔs fɛ ba di tusung inyam ayit e kamang na zoo in tsin ku di zɔng. In nyeseng in yɛrɛ. A ya nakon ma, a di kamang iwu tsin ya gam. Imi ku yɛrɛ ikyɛng ayɔɔt fɛ bushung nakon nay a na. Mok anɔng, iwu ne fɛ a wat bafidang agap ngma ngma. Don iwu, a wat bafidang agap kaakyɛ fi iwu yit se but ide kpɛshɛk. Mok anɔng imi di iwu ne a wat bafidang nɛ agap ayɛt nkyɔrɔk fɛ adakunom nye ina azeng azatse inyak, inyak yet iratek ama inyak agap wu a kan afɛ kukum e yɔng awo. A kukum e yɔng kaba wat na gap ngma ngma.